leddi shile ni ha der South Africa di wani handi ma di ɗo mari al'ada sosai, al'ada mari ɗo nandi be al'ada e United State, be United Kingdom. Himɓe rane un ha leddi mai bo ɓe ɗo yiɗi yamdu sosai, ɓeɗo yiɗi wancugo, ɓe ɗo yiɗi bo resugo dabbaji ha wuro mai.